الموضوع بسيط <hesitation> خبز خبز يكون طازة لسا توك توك شاري <hesitation> ممكن عاد لحم دجاج اللي النوع اللي تفظله بعظ الصوصات او البهارات اذا كان مايونيز اذا كان كاتشاب او حاجة <hesitation> طبعا تحطهم على بعظ تحط <hesitation> اللحم اول شيء او الدجاج ثمن الصوص نفسه <hesitation> ثم ممكن لو تبغى تحطها في الفرن مثلا شوي عشان يسخن او حاجة بس.